Ya huti le'muhya kif'nae nama hu ya ka ya suka ya teo'wa ne- ne ya ka ya'suka ya tapi ai'we sane ao pikir lali mo- mo ho'loh e ne kalau holou tu ya hui ya'ra ro tu tuh'ya. <hesitation> ya'le ka tewa nanti ta tindak nyak orang tua siti baru ni'mi hi ta ka bale ane miuw <hesitation> hi ta tabale ane miuw cef <hesitation> ina ra'i te yak ama ra te ya ka he nanti olo'man se ma man cef ya le mu ama ra tum ina'ra he ya tafe nisel leu an'nuhi tu nikah, sefa mau ya'tini ela'le me es suka yate te wa. na to suka itu oka ma'male huan ne sefa mau ya tindak nie am tak lo'lohok ya ka fole ya ka tak- tak nam yaka tewa itu tak saja nanti se ni'ara esa nam tu jong baru itu ti niuw tu'a bali ya alo tak. alo tak- tak ta mutih lo'loho kam ma bali ya tina ya ka ma leo itu na kufaya he. Pa'yak mama tak bapa si o utih'u sampe ni kufaya hua ai'nin e'ko kubaya di'a di si forok ne faya supaya yak adik se ya kina rase yaka'fatoi seti huse uhti'au spasia ota saka he, he'ra maitua am mau <hesitation> le leu ma nika wa esa ne oki na foros harus suba'fila to au'wia sa ne sefa ma tok- tok'foyan ya'ni'ran eru faya ya tak leu'ru faya hu'nal tak lo'loho ya se esa ai'nin ne human nai ni'nise ya sampe ya suru faya hua ai'nin <hesitation> era yani na siti era ina se aya cef. era ayah se yo'ti face wase kanal'lia.